Платсебо ё доруи қалбакӣ ин модда ё табобате мебошад, ки доруи ҳақиқӣ надорад, вале бемор фикр мекунад, ки таъсир мекунад. Он одатан дар таҳқиқоти тиббӣ истифода мешавад, то таъсири воқеии доруҳоро бо таъсири маънавӣ муқоиса кунанд.